Paguai ague time alogai aga, leaders o'oae youths o kuku apala kela'a keinu. Leaders feloi fakinani sports activity inae fekepapiauni, rugby kopoga <noise> basketball volleyball gaina opuai pagua alogai agemia ekefa'a akemai youths fou inae paguai paguai opua agemia gaina kelelei fakemia. Pau youths mao paguai keagu leaders apalai puo sports moni kopoi felo fekepinoilaisa fekemai youths fekaimai pagua aloa felo femia kapai fekekapai aga akekapai. Gaina kekapa samaga paguai alo ageka paguama paguama ekefa'a feloi akemia aoao afaemia Loli mokuai kelao kemai kelele afakekapai. Leaders gaina akekapai puo pagua alo afa kepalifua kopoga <noise> moni keagai kekapukaisa opua kemia sports mo rugby volleyball basketball opua gaina kemia kai leaders moni kepalifua kainai, o'oae keinu kuku apala kela'a pagua alo kepalifua. O'oae apalaii keague o'oae feloi, keague paguama kemai keisai kelao kemai kapa agao aga, leaders pagua alo akeima felo. Leaders pagua alo akeima felo sports amu gaina akepapiauni sama o'oae apalaii kuku apala pia kopoi steam kopoi afakeinu pagua alogai afakepakafo afakelao afakemai. Leaders e'i failure gaina akaikia gaina kekapa puo pagua alo kepalifua. Youths keagu kapaina akekapa isa akelogo puo gaina kekapa, amagai keuegekae isa gaina mo pinauga Kelao kuku apala kela'a keinu, aumaga kepakafoni'i keagai kepitsini'i ma leaders gaina still keisa kai minoi akepapinauga pagua alo ake control. Lai isa leaders pagua alo kelao kemai kapaina keisa apalai keisai, kapa ao fekekapa youths fekepalagainii pagua alogai feka felo e'i failure gaina kekapa puo pagua alo afa kepalifua kopoga. Kelao moni kepiaulaisa kopoga kemai opua kemia kai moni keania kainai youths aloi emafu kelele kekapa, mekeo emai pagua agaomo kai gaina kapai akekapa feloni puo youths kepalifua kai keue youths mo puo kepeni'i. Youths mo puo kepeni'i kelele kekapai keoma keulai police keafii kemai keafii kelao, ke fafoko ke afai keoge kemue kemai still gaina mo pagua alogai emia. Puo leaders feke gafegafe Aopola felo fekeafia fekepapinauga pagua alogai sports feke pauegenia opua fekemia pagua alo gaa mo feka oma felao. Pagua alogai youths kelao kemai kepinauga, una alogai kepinauga mafe kefauga e'i aguagu keopolaga kepinauga kelao kemai pagua alo keima o'oae fou kelao kemai keinu ekefa'a kepagai kemai kepeaisoge, kepeaisoge kelao agoalogai kepeai kekapukapau.